vyakula veve vipatikana meto, kwa tete vyiliyoo vumavere tisio vyamavere kwa tete luhu, kwatete udoo, kwatete ufuta, usimu simu teseya. kwatete alizeti, kwatete matanga, vimema sana kwa kweili. Kutete muungu, kutete mamunya, yaani vindi ambavyo hupatikana metu susu umemea sana. Kana jambo, kwatete mwiyange, kwatete muutere, mpuku, yaani vindi vyamema halafu nivyaboha. Kanu vivina mazala yosituku. Yatakiwa kulya kwumuntu usiola. Yaani matatizo ya muviri aveasima. Hivyokanira vinavyo tena vasia ba malazi ambayo hayana haraka nulive ve boha sana. kwahivu muntu mkivo, kumuntu mulume, kumusinga. Hivyo kumusi mwene umuru domire. Vyasaidira sana da manbo ya muviri, yaani uvia, mambo ya afiya yasaidira sana. Kwahiyo matangasusu nikusimu yapatikana ka nimusimu wairima. Nutuhanda ukuje ufikeno matanga yoviya. Ila matanga yatundwa kikala ba mwakanyumbi yaani ya- yaviekwa, aje susumeto tavika matanga nyumbii kaiba ja ramadhani isinafika, mambo yame yakavene youzunguka yobadilika lakini imiakaleka reramadhani labda nii, mweri wa kumi na mbili kwahiyo ufaa utune matanga kiki kala mweri mpaka jokushana na ila mweri wo- wofika uchunga, ukapta. Au kaniji nkulutu kwapatikana nkulutu! Nkulutu sus taanika, jaha jojii saula vyabowa ukajuya, maa ukujiswaya motwi, kuji nijuwene ukujiswaya mo ukachemsha kidudi vii, maa ukajanika jikuma? Jirikanuanikire jumire jikalaba mwaka muzima nyumbii. Haya iki- irenda? Irenda tanika, sabu laserevi jamusimu suku ni msimu umbura? kane isyolovira nuremera, ukaraha, jori saura vyabowa ma ukalanika! Ma ukarichunga vyabowa sehemu ambayo sioufuma mpiya, ilerodirika karanae ulwaunyuku wachwe vilevile, kweri ikara muda urihaba ruru nyumbii ikanuu wananile. Kwatite nimelwa, nimelwa najisusu taanika, ya- ukanujitundre kujisula vyabowa, kirakera kidududi, maaa ukajanika. Jojanika? Jikala muda uriha, kobaka avujire bavatika kapata vampeto? Venda sana zuzu vintu vyakura kayi vyameto viviuri. Kwatite virasi, virasi tiseasusu virasi vya- vyanikwa, <noise> chemsha ukaanika, novo koo uvyanikire vikala muda ulia sana nyumbii kwashana, jofu kuvara labda kipindi chaa kiangazi kira kusina vintu. Kushana vile vintu vyaku vyowanikire nyumba kusha vyote virasi nyumbii yotite mbalasi nyumbii watite watite matanga nyumbii watite, irenda nyumbii watite nkurutu nyumbii <hesitation> kushana una vintu vyako vyokutosha kabisa dakushana vyakuvwalela njala kuno. Lakini woukava vintu vyako nyumbii akaa! Mweneurikono umuhera ukamuhera, vintu vingi ambavyo ambavyo vimarususu vyasili, mfano jamakuta, makuta susu yano utepatire mashine joo, kus- jotengeneza, lakini lakini haraka rususu makuta nee alizeti wikatwanga ukunywii, ilainika kabisa maa ukuivikirwa umutwi ichemke. ikani nitatoota paka ikuma? Kashara yara makuta kui- mama kinta kure isi makuta maa ikitenga ncholwi ukavikira vidumu vyakani viviri aka! Kono makuta yakwaya yakutosha kwasabu sitatumia makuta ya hayohayo yanato kwatite, ntatwanga yaufuta, ntaterekera ntetere, ntaterekera nkanga lususu nou. Ma ma kiungo chamitu chaasili chakunuvya nivoo, veva mpeto vingi vovotumia sui nazi voo tumia chira kisusu kula mitu ninkalanga tutmia, kwahiyo jooshana utite makuta ya- kutite ng'ombe ulikama ng'ombe, jikanyumbuka usuka masusu yaku ukasema makuta. Bhoukushana ulinamakuta yang'ombe? Urunamakuta ya ufuta, urinamakuta yaa- karanga! Urinamakuta ya ntetera, ushana mwako udumire kabisa bila, pata shida yoyosi kira kintu kimwari nyumbi, koo ivintu vya asiri mitu nivyamema sana muntere umware muntereka tereka moro, ukumi wa kirumbu. Sababu kirumbu chumiwake kirumbu chumiwake kirumbu ni kirumbu chafuma na- vintu vyamema sana. Kwatite chafumba, kwatite kilumbu chaai, chamuntere, kwatite ikirumbu chirenda reru, kwatite kilumbu chirendaa reru, irenda rawe rawe mateseya. Kwahiyo ivintu vyapatikana vyamema sana wekana, usindre ukaanika ikimwakwa akanika iki ujio umwaka jokaanika mwaka akana mwakwa alijo furumia nkurutu, ayi nini sina kirumbu tuku natite nkulutu <hesitation> basi ndetera nkurutu jusumura kilumbu. Ivintu vyosi vyapatikana sana, menyeke susu menyeke mito yapatikana yamema sana, imenyeke kaba nisehemu kila sehemu vimanyire lakini, yatite utofauti, kwatite yerefafa ambayo yapatikana sehemu jirifoo vii. Lakini susu nituremenye keboha menyeke yakikala utuseya kabisa era, ila mbeu jabowa. Susu kwatite kanda jaive vintu vyaa nanii vyamatunda yea- yaporini, imatunda tuseye yatedoma nutu namatunda ukutite amajengu; kutite mpuru, kutitee nanii ndwau, kutite mperemesu, mperemesu ukanda jimutundre jikala, banduau jumiwa jikikala mperemesu jumiwa jukikala, masede, yumiwa yakikala. Kwahiyo zuzu vintu vyameto tiri, kiukweli mwi- juvati hera vintu mabavyo nivoo, vyo- vyokikala muda mulihi, kadri ujoshana muntu yorye njaraka kuikyura ade uyule njara nichee, vintu vyosi vivijajiji. Sabu kusina muntu asitira mwachu tukaba njinkulutu jufurumia swiche, vikada vila susu urima! Kura kaisuta sakania na vili, una kindoo nanii, kihara chako chako chaviryo, ukete nopimira kihara chaviresi, jokuja kuno ukivichemsha ukavianika ushana uba ukadauna akagunia kamudu vinyumbii. Basi upatire chakurya cha muda mulihi, koo ivintu visu vya- vyaasili vyakai nivyameme sana, vyamema sana sana sana, nichaka davampetu vingi vantu vofuma isijawerwu, venda sana kuhendera metu. Kuru kwasabu kirina vintu vyamema vya- vyoulivya vyakiasili vovila vi vyabowa kabisa, ambavyo visina matatizo yosi visina mazara yoyosi. Kwahiyo vintu ni vyamema sana sana sana, tuvatingie avosi, vena ambao sivahamanyire, venee vamanye vadoma lakini sina ibahatiaka msimu ulijovasake venyeji vakavilange vintu vyamema sana sana sana, yaani kwatite kiv- kilakintu kirakintu yaani te- vatu tuvatenge vantu varifoo vakona ma- manzari yamitu ninjolela.